تۄہہِ چُھ پنٕنۍ شکل تبدیل کٔرمٕژ۔ تُہُنٛد بُتھ چُھنہٕ تیوٗت صاف یوٗت یہِ گۄڈٕ اوس۔ تُہۍ چھِو تاپس منٛز واریاہ وقت گُزاران۔